باش تحدد مريول ، تاخذ مريول نتاعك وتحضر الطاولة نتاع الحديد الحديد نتاعك يكون سخون ، تجبد تحط المريول فوق الطاولة ، مستوي تحطو بالقدا مطلوق ، تبدى تحدد النص لوطاني هكايا ديما تحرك الحديد في يدك وطالع ، ومن بعد باش تحرك لي مونش تحدد لي مونش اليدين نتااع المريول ، ومن بعد باش تحدد من فوقو ديما أنت تحرص متطبقش الواحد ، ومن بعد تهزو تعلقوا هكا وباش ميتكمشلكش واكهو.